لا مو كل سلالات الكلاب ودية بنفس الشكل. في بعض السلالات تكون طبيعتها أكثر ودية، وتحب الناس، مثل الكلاب من سلالة اللبرادور، أو الجولدن <hesitation> ريتش إيفر. بينما سلالات ثانية، مثل الدوبرمان، أو الروت وايلر، <noise> ممكن تكون أكثر حذر، أو تحس بحماية بشكل طبيعي. لكن تربية الكلب، والبيئة اللي يعيش فيها، تلعب دور كبير في شخصيته.